समाजका निर्माणकि लेखा सब्बै ब्याक्तिन्को आफ़्नो आफ्नो खालको जिम्मेवारी हुन्छ। क्याकी समाज फरक तरिकाले बनेको हुन्छ, कोइ धनि मान्सु हुनान, कोइ गरिब मान्सु हुनान, कोइ पड्यालेख्या हुनान, कोइ कम पढेका हुनान, भुण्यापाछा समाज मा बस्या मान्सले आफ अन्सारको जिम्मेवारी निभाई सक्यो, आफ अन्सारको जिम्मेवारी पुरा गरिदियो भुण्यापाछा तै ले समाज निर्माण मा महत्वपुर्ण भूमिका खेलन्छ।